Ɓamoowel cuurki gollorto ko e henndu. So henndu ndu jilli tan, jilli cuurki, kañum ɗum huɓɓan, ɗum tina, ni woni ɗum luuka.